Miȧŋ mìŋ jaa yɛi ka yɛ̀mɛ̀ nyùùŋ wo hnȧŋ woum kòȧ fuɔŋ joo, mìŋ kɔ̀ȧa nɛ̀ɛ̀ŋ mìŋ nyɛnɛŋ, ka maȧŋ, ka nɔ̀ŋ miinyɛŋ, mìŋ yɛmɛ̀ nɛɛnɛŋ, mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ maŋ jawa sùȧ dene bòli mȧŋ mìŋ hnȧŋ mìŋ maȧŋ, mìŋ maȧŋ miìŋ mìŋ yɛmɛ̀ nɛɛnɛŋ ka hnȧŋ ka kpùùmȧŋ aŋ dȧwiim nyȧŋ, ka kpùùmȧŋ anyuùŋ kòmaim nyȧŋ, kȧ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ tii, fòfoo, miŋ fè hnȧŋ ka gbìȧŋ kùȧŋ wèè ka nɔ̀ŋ <hesitation> kana, <hesitation> kiìŋ kana mìŋ kuwa tii sùȧ, fè nɔ̀ŋ kana, kɛɛ mìŋ kamȧŋ nɛɛnɛŋ ka hnȧŋ ka kpùùmȧŋ nyunùum nyȧŋ, aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ, anyuùŋ mɔ̀ɔ̀nɔim nyàŋ, sèè wo dayȧ wòim ɓɛ̀nɛ̀ŋ fè gȧȧŋ lii, wo nyùùŋ bà hnȧŋ nɔŋ wȧȧŋ hȧwa manaŋ kaum koȧ, mìŋ kɔ̀à ka nyɛ̀nɛ̀ŋ bòli, tiiŋ nɔŋ miȧŋ kȧ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛŋ, ka nyɛ̀nɛ̀ŋ bòli ka kpùùmȧŋ nyunùim nyȧŋ, sèèm kɔ̀ȧ dayȧ haȧìm nɛɛnɛŋ mìŋ kɔ̀ȧ maŋ jawa joo mȧŋ sùȧ, maŋ fuɔŋ joo mȧŋ sùȧ, mìŋ kɔ̀ȧ maŋ fuɔŋ joo, mìŋ kɔ̀ȧa mìŋ yɛmɛ̀ bòli ɓɛ̀i mìŋ jaȧ ka hnȧŋ ka maȧŋ, mìŋ yɛmɛ̀ nɛɛnɛŋ kaiŋ sìȧ nɛnɛ̀ŋ kaiŋ bȧnè hȧa, kɛɛ kai yèwȧ ka yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ jɔa ka hnȧŋ fuɔŋ yaȧ ka hnȧŋ ka ka ka gbìȧŋ kùȧŋ e kana sùȧ wèè ka nɔ̀ŋ kana, Wo jaȧkpȧi mȧȧŋ miȧŋ, miȧŋ nȧŋ yaȧ kɔɔyɛ ka gbìȧŋ kùȧŋ kèè kana sùȧ, kana lii sùȧ kiìŋ mìŋ donȧŋ gbìlè e jèèsùȧ ngèè e naȧŋ hàì taìŋ bȧ kȧ fȧ, kɛɛ sèè maŋ yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ mìŋ naŋ hiɛ̀ŋ mìŋ naŋ fè bȧ aŋ jɔ̀àim nyȧŋ, aŋ wùìyaim nyȧŋ yè nyaŋ maŋ mɔ̀nɔ̀ŋ ka nyiŋ kiɛ̀ŋ, ɔ̀ɔ̀ anyuùŋ mɔ̀ɔ̀nɔim, nyuùŋ mɔ̀ɔ̀nɔŋ, ka yɛ̀mɛ̀ aŋ dȧwiim nyȧŋ bȧ e gȧȧŋ gbiŋ fè nyìŋ, ka kȧ fuɔŋ joo sùȧ ka yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ, mìŋ hnȧŋ ka nyiŋ kiɛ̀ŋ sèè pɛɛ miŋ gò muiŋ fe foo kɛɛ mìŋ donȧŋ woò mìȧŋ, ɛɛŋ, kuwȧ nɛɛnɛŋ lɛɛ̀ mìŋ naŋ muiŋ gbìɛ̀ŋ kpȧŋ, mùŋ kɔ̀ȧ maiŋ kìlèkìlè sùȧ, taìŋ mȧȧŋ tɛɛ̀ maŋ miŋ fè. Kɛɛ ka ka ka gbìȧŋ kùȧŋ e kana sùȧ, ka hnȧŋ ka dè kana maŋjɛ̀wɛ ɗɔɔbȧ miŋ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ nyiiŋ mùŋlaȧŋ kȧìŋ nɛ, kɛ̀ kȧ fà, kɛɛ mìŋ yɛmɛ̀ dȧwi miɔ̀ŋ bȧ gȧȧŋ gbiŋ fòuŋ, weètii ȧŋ woȧ nyȧȧŋ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ wo nyuùŋ mɔ̀ɔ̀nɔŋ, sèè mùŋ naŋ kɔ̀ mùŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ, maŋ hnȧŋ maŋ kpùùmȧŋ nyunùum nyȧŋ, nȧȧŋ ɓɛɛ mìŋ jaa yɛi, sèè wo dayà weè ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wo nyùùŋ wo hnȧŋ wȧȧŋ oo hȧwa, kȧwì fuɔŋ yaȧ, kaa ka, aa kȧle fè dayà, wo dayȧ woim fè gȧȧŋ ka yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ, mìŋ yaȧ hinie ka sòpòò anyunùim nyȧŋ, ka nɔŋ ka wèè dòȧ nɔɔnɔŋ dièguùŋ sèè dayȧ naim ɓɛ̀nɛ̀ŋ fè nyiiŋ mùnlaiŋ nɔɔ̀ŋ, fòfoo taìŋ nɛɛ̀ sùȧ, e fàa yaȧ ɓèmè sùȧ jɛ̀wɛ̀i yaȧ ɓèmè sùȧ fènìiŋ, ɛ̀ɛɛ̀ŋ, fòfoo mùŋ nɔ̀ŋ wòò sùȧ je mɔ̀ɛ̀ dayȧ yaȧ wòò sùȧ joouŋ nɛ̀, kɛɛ sèè dayȧ naim ɓɛ̀nɛ̀ŋ fè nyiiŋ mùnlaŋ